أحس الإحترام مهم جدًا، يعني إذا أنت شخص تحبني بس ما تحترمني ما بكون معاك، ولكن إذا أنت شخص أحس أنه تكن لي الاحترام أكيد أحس بالتقدير، أحس أنه وجودك معي شيء جدًا رائع، وبالأخير يعني نحتاج الحب، نحتاج الاحترام.